सांप की दुनिया में घनी सारी प्रजाति च वामे थोड़ी गनी मेई याद छीने जहरीली भी च ओर बना जहरीली भी होव। जस्या की जहरीली में कोबरा किंग कोबरा और किंग कोबरा रशियल फायर कोरल स्नेक ह्यूगो पायथन होगया ओर भी च जिनमें झर नि होवे ओर भी रेवे ब्लैक मामा ग्रीन मामा ओर ब्लेड रेवे किंग स्नेक रेवे च रेड स्नेक रेवे च गर्द स्नेक रेवे च मिल्क स्नेक भी रेवे च जो कि सुंदर रेवे च दिखना में।